जुश प्रकृतिक आबदा भी हो। तो भोकाम होनो। और बादल जाओ कोकि फटे और भोसकलन जाओ होए मतलब फाड जाओ उडो रूडे। और बाद जाओ आई और तूफान भी आओ तो स्यो भौतो जादा हानि देओ कराए।